وچ پوستکی ژر چوي او خارښت پیدا کوي. لږې اوبه څښل یو لامل کېدای سي. مناسب لوشن او کریم وکاروئ. هره ورځ پوستکی نرم وساتئ. ګرمې اوبه مه کاروئ، ځکه چې وچوالی زیاتوي. صابون مو باید نرم وي. د لمر له زیان رسوونکو وړانګو ځان وساتئ. په ژمي کې هوا خشکه وي، زیات پام ته اړتیا لري